विस्पत हाप्तको पाँचौ दिन विस्पत रोज । विस्पतके रोज शुभ दिन मानो जात हए, विस्पतके दिन भवानिको पुजाके रूपमे फिर लौ जात हए रानाथारू समुदाय विस्पतके दिन खास करके विहा बराइत करनको दिन हए । पुस माघ महिना मे जा विस्पत बहुत महत्वपुर्ण दिनके रूपमे मानत हए ।